Zah nigadrana ampanjakavavy rasy fagnahy amina tilikambo raika ka agnambo be, de azoko de mibarara mianso vonzy aloha; faharoa magnaraka anzany, raha sy tafavoaka zaho de zay olona ray magnatitra hanignanahy akeo an de agnanaovako fifanarahana hoe avoahy raha zaho, raha tafavoaka soa amansara zaho de misy m- ifagnarahana fisaorana amiako anao.